والله اذا اريد يعني اتعشى ويه شخصية تاريخية اختار يمكن هتلر لان اريد اعرف تفكيره بذاك الوكت ليش سوه المحرقة وليش هاي ويجوز مارغريت تاتشر تعجبني هي كشخصية قيادية يعني انه مره انه كدرت تحكم بلاد وتمشي الامور فعل اكثر هالشخصيتين احب اشوفها صدق يعني انه اتعشى وياها